<hesitation> Mampiavaka piso ndraiky amboà, a matetiky <hesitation> piso miriry hagniny fa amboà ze hagnigny amegny azy hoagniny, ave koa piso kamo ave makôta ndraikindraiky.